Ainemin no, mangu tan bori panoit era koporio mani to, ainimo tera koporio e eram kokiat pep tan mangu tan bori panoit nakou e. E nato era no mani takori novin era koinat, koinan. Koinan nai nuit ai apam borio uan ne, isop poit nera. E mangu tan vera baniot noniven nini bu'ai abat neo taran kopen paui tunan ne taran kopen. Magutop dainito isop pai'en angere bainen mara uan nene paina ainim tunan taran nen, e namba wan daki mun ne, namba tu, manit o apai totouari paita i, e totouari pait. Era muit a manin kuro, kuru o isovim paup pano mangu tan tana tan nene poit ne, dainut e mara papata nasi nimpoit, matau i. Kiuvi bakasin poit era, o amaitam a opan dua nois pura poimit na mara nen bainop ori. Awa mangu tan nini warai e tepu ra nini poi'ne, tunan tan i taran pau'oi a, e tunan ne paui tara poimit ne mangu tan nene pai e, eram tan ne pam isoi dotovari pait e era muit a tauara rai pura oimit ta e omain ama bukubu nim'noit tauara ram bikiorai, manin. Boku poimit erai saun pura poimit era, e aus na kurora tan na bokun pura poimit ne ai? Na oit tauara pau oi ne oit nu inda dukaut bainit mana bai, e manap ne bokubian. E ainemin nuit a manit evat nano kusikat oi. Kusikat tana pan kikini ni aintoi, kusikaten. Nainut ai, oira toi ne tsuim banoit ne wamai amaut tana orapat au mara givim u noin, e mangutan tono nin emuno rikikin pe tunan tara nan ni en nini banoi. E oin na dotovari pa i tanai mangutan tan dotovari pait ne nai, e urorubait a, e <noise> era muit ta tua karat. Tu akarat uti nano tua karisim borip panoit era, duakon dikari oupat eran kuarain da petauvat eram ourube kiketat, oit kakarisim tu panoit ne maua bokunem. E osau na pun takepan deuman na akari nuvin ne kua kara tara, kua karaut eram tunan tana pau ounim, an tera punai. Taka nisium tupanoit naua tin tapaun autup sipiot napan omit ne o awat no kakatoi namin nem era'i era mani oupat ne, <hesitation> sanit airan na bisa panoit a oit kikiruvin ne, pua karat <noise> ura roku bakai, bara osipan au riu kosimorio oro uan in'e murau roko noim bakunem e, <noise> erap pep mani pep tan ostan ne kuro, era tomatoim barau nai bokuen era, mai tunai tutu vai uri e merava bokiam era dion ne, mura komotoim ba'on. E tuakarut oit a ororio, ou eram oriban kukuveim pun novera, e autup dovivara minikue ne osat deuparoit ne, osoa niem manin tauara okai marat, <noise> oin surapai noit eram udiot kosimari poi, oiram ori'a tutu ounim oisa. E era pan dan oso uamisin makasi misin, na